Ami nnehede k'otu kpukpru unam, mma ebiọñ, ntak ah mmade ebiọñ edi, ebiọñ nte etetem e, mekeme ndita, enye edi unam emi edide umen usin ke efire afañ ubọk efere afañ kpan kpan nsari nsie ọwọrọ nkukuk ikpo ọdọñọ ono fin isuanake, ikpa nsie ọnyuñ etie ntro ukem ukem, ntak mmade e, enye unwanwan e iwakke adin ọkpọsọñ, unwanwan e asad efuri efuri ama nte, mekeme imen e enim aka mkpo nte usen urua ita, urua inañ ifin ọfiọñ kied mekeme ikama e isọpke inyene mfina, ntak mmade ebiọñ edi oro, enye edi unam emi edide, usine ke kpukpru efere, kpukpru efere enye asasaña mfan mfan, uda ubọk efere enye afafan ke kpukpru efere, efere udọd o, efere ukwọhọ, efere, e edikañ ikọñ o, e afia efere o, e efere editam efere, mkpọn, efere eyip efuri efuri enye asaña ukem ukem, asaña k'inua asaña k'itọñ mfan mfan.